<noise> Exnakuyo vina diciembre nikixhe nikuu minru vijan atuu njuni nonro njuni, ndoti kachi kunchiru vava nakun chinró junindo njunaro ndunii, enterachidu yenru ndachiro yaniku vee ika kuñido ikakuñido ño'o uni njurandano no'o yave kuia yee, nikiyeni tuu tikomido konikumido kunijuaru nikuu vee febrero ján nikiye kuu mini kuyido kuni kuu minró, <noise> ndakoni yendu yuu koni manda koro nunero kunamin ninikavaro xhikomi kuana nikuu nako kuxhika nakoro, yekokojoro kenro kenro nunito njanró kunikoniru nuchigan chikuminidu xhinuxhe, lanite atii yino nonró nuvee ndikomin yan nikuve yo'ó marzo yaduu viku viku ini yala atuu nanduu iku ite'e ikandeni nguchinru uu unido, ndo ndo tukachi yekun ndin tuvidii atun ndauni atuna min yaniku <noise> yo'o abril ndojo nituu yiye viku mini, vinikuini viko ini ngadu <noise> viko fuerte ngachinga chiya'a yaniku njuaro yando nijuaru ndakoro ne'e inka kuaru ndadaru ni oyuo yee anuate anuro kanaru.

Nikukeyo'o niku ketoro tonro pero atunga ndanguo nii, nivindu nanu ndanguo yo'ó octubre niko njuaro njuanru datuturo chichinro njuanro njanuru yunu ta'a, takantara kuneján tatanejan ni xhichi njuanoro ndakero nuñu nuñuu kuan ñuu ndajenro kuanero yani kuu vee noviembre, vikuu minitu anta vikuu vinritu yandon niteñoni tunrón ndonro nikeñoro yakuna kuia kumii njuina atun nakonkaro xhedo'o yo'ó ndavaro, kandanionru ndavaro yuu ayunkadu ndodo tanda ten yauni ñe'e yuku njuni ndote njuni otela o'on ndandute la'a lavaru ndute vividi, inin nuyen tikodo nan tudivi lachinro yaniku vee noviembre nduu vee noviembre ján njero ndakero ndakuturu chichi ndakuturo ndukuro na yinguo, junturo nakuturo chichijan nda onro ndakero ndukuru te'e kuido yan ndunuu kuuru ñondu kuido tukunenu nunde, venró anda yuu xheko uvee yaka niku njuaro ndojo nikukuro takai yojan nikuu veni veni tuu diciembre ndaku niño, vendu viko iin toro vee tayachi nikuu niku niku nduyenró tante kui tante. Este ndakaru nikui ñono ndakaro ndojoni kukuta takan ten tau tendeku ten, ndanio yukujan ndojoni kukuro pero anda yukuro yukumi njuina.